Dɗam nebbam ɗam mi jonngirta e mi ɗon naftira kala tati(three), mi naftira e nebbam biriji, mi naftira e nebbam kuaraaje, mi naftira e vejetable, to mi jonnga e liyo mi naftira e nebbam kuaraaje, to mi waɗa e to mi saa'i ɓoccooɗe e kusel mi naftira e nebbam biriji.